E wodi alheri e nder siru, ngam so a hetinaake, a mbiaai ko haani, a majjataa, ba aljowoo, un jaɓai kon biaata, ngam an naa fewowoo.